مؤسسة ايادي العطاء ، هاي المؤسسة الخيرية كلش ادعما ، لان اغشع انو هدفم مهم وهدفم سامي الي هو يركز على شريحة مهمة وشريحة تستحق كل الدعم ، الي هي أطفال الثلاسيميا